Al e impurtantissim pa esi sempre culegà a ün computer o a ün televizur o a ün telefono, venta cerché dë parlé cun la gent, sörti, marcé, ëncuntré le persun-e, guardese danturn, guardé ël paizage, guardé che giurnà ch'a fa, che temp a ie, guardé le nebie ch'a van e ch'a ven-u